إني وج <hesitation> ت واجهت رهبتي جدام الناس، والتحدث جدام الجمهور لأول مرة، كنت خايفة كنت مشروع التخرج بتاعي، كنت خايفة <hesitation> بس واجهت نفسي وبعدها حسيت بالفخر، والثقة في نفسي إني إتكلمت جدام عدد من الناس، وجدام الدكاترة وجدام كل اللي قاعدين في كل فخر.